देखो सा हुकूम एडी बात हवा के मणका अलग-अलग प्रकार रे सब्जेया बनावा और बना कावा है। और केणा री पसंद गोबी हवा तो केणा रोइ पसंद आलू हवा है। मार्केट मा अलग-अलग सब्जेया मिला है जसा के आलू, गोबी, टमाटर।